Ny kolontsaina any Japon fantatro izao de ry zareo zaponey no malaza fa hoe ela velona indrindra eto an-tany, izany hoe tratra antitra, de faharoa manarak'izay izy ireo koa tia mihinana zavatra manta toy ny hoe trondro ary ny farany kosa de ry zareo zaponey dieny mbola kely de efa ampianarina ny atao hoe fahalalam-pomba.